Qurtuminen yani woni ishia dedertu sun mara guda won ishin tumietuun yani ishin bisan fa dakati fa ama yani bisan kas ijemma tanani tuninenii yani lafan yani ufduran wo ilalti yani lafan dargafa ama woin shufaatia fa akanaf yani wonni sun tumietii dub woni sun won dibiaf hinqarqaru yani inin wo sensa aminen bayat hubeti wonkuli.